<hesitation> so tawi tagu mojogiɗa o ana woɗi sanne waylitinde mo waɗa. Ka so tawi woɗa waylitide ɓuri soneɗon anditirama hunde tam. So henɗe moji ana hani tiniɗorade hen. Aywa ko moƴƴi e boni. won ko sa yiyi ɗum tan a anndi ɗum ka ana moƴƴi. Won kulle du yimɓe kañum kawri mbiy ana moƴƴi.